في أحد الأيام كانت هناك شجرة يمكنها التحدث مع الأشخاص الذين يستمعون إليها عن قرب، كانت هذه الشجرة تعيش في غابة كثيفة ومعروفة بأوراقها الخضراء اللامعة، -وجذع- وجذعها الظخم، مر طفل صغير يدعى سامي بالقرب وهو يبحث عن مغامرة وعندما اقترب من الشجرة سمع صوتًا خفيفًا يقول مرحبًا يا صغير، لقد إنتظرت طويلًا؛ ليأتي شخصًا يسمعني.